E wodi ñyamunda ko mi yiɗi ñyamki Amma dun sadaniyam, ñyamunda dun kanjum woni kusel gerogal e jawle, e shawarma e marori gerogal. Mi yiɗi mi ñyama yandego fuf sai mi naana ba mi soda, Amma mi wala ceede.